المؤسسه هذه هي مؤسسة كافل اليتيم. يعني نحس هكا عندها هدف نبيل تقدموا لل- للمجتمع بتاعنا تكفل اليتيمى من كل نواحي والجوانب باش ما يحسوش بهذاك النجص ويحسوا لوحديهم وحدهم. معناه هكا هي مؤسسه مزيانه علي اخر وتحس باللي تضمره كين في المجتمع مع بعضها.